Rí naju̱mu̱ ikhúún xúnii tsú akhuáán nugi̱mboo̱ rí naꞌphi. Mbaꞌja inii librú naꞌthá mbaꞌja xúríí nuni̱ tsú akuáán. Pero rí nda̱yo̱o̱ ikhúún rá na̱ni̱núú mbáá mbáá inii akuáán tsú nuthuu̱n akuán riéra, xkhua̱nii ithúu̱ akuáán tsúgi̱, medio mba̱ꞌjuu̱n má wáa̱ akuáán tsúgi̱ jamí xúꞌkhu̱ má murí rindo̱o ngriga̱a̱ꞌ náa̱ ja̱mbuu̱n rá. Mbénii̱ꞌ igóo̱ rígá jayuu̱ꞌ mbá khambuu̱n jayuuꞌ rá, murí xúgi̱ꞌ xtaa ikhí ma̱ggoo mu̱pha̱a̱. Mba̱ndaꞌkhoo ú gakhi̱i̱ iꞌphu̱ akuáán tsúgi̱, ngaa̱ ríjndoo rí nudi̱ tiémpúu̱ xú ántí maxnáa̱la ruꞌjua. Ikhú igánúú akuáán tsú akuán riérá gii̱, nude̱, nude̱ ri̱ꞌji̱, ixi̱ ri̱ꞌji̱, nude̱ má ixi̱ náduun má tikhuu rá, nude̱ má ixi̱ ra̱xa̱ limúu̱ má naꞌphu má akuáán tsúgi̱, a̱jndo̱o ñúúꞌ má rí nathadu náa̱ rexa̱ ma̱goo mu̱phi̱ ikhaa rígi̱ eyo̱o̱ ikhúún rí nugi̱mboo̱ wakhíꞌ, más wakhí xúríí xúrígáa̱ wáa̱ ríí wakhí nagóo̱ jamí nagájnúu̱ nugi̱mboo̱ <hesitation> mbénii̱ꞌ igóo̱ mámbaa, mámbaa jayá mámbaa rí naru̱thu jma̱a e̱ñuuꞌ rá, numuu ríí námbuu̱n rí nugi̱mbóo̱ rígi̱ rá. Yáá rijndo̱o ántí maxnáa̱la ruꞌjua ikhú iwithíín tsú nuthúu̱n aŋa, ikhí má akuán riérá tsúgi̱, wánbuu̱n má rijndoo̱ nigi̱mbóo̱ ríí naꞌphi̱ rá, ikhú igájnúú tsú nuthúu̱n a̱ŋa̱. Tiémpúu̱ ántí maxnáa̱la ruꞌjua o̱ yáá nexnáa̱la má ruꞌjua nguá jma̱ atsú ruꞌjua rá, ikhú iwiꞌthíín tsú nuthúu̱n a̱ŋa̱, aan ikhiin tsúgi̱. Xkua̱nii iju̱mu̱ꞌ ikhúún rí napi̱ꞌtsu tsú akuá riérá jamí xúꞌkhu̱ má nugi̱mboo̱ rí naꞌphi̱.